مشروبي المفضل هو القهوة أحضره طبعا بطريقة تقليدية أسخن الماء عندما يغلي الماء أضيف بعض القهوة و اتركه يغلب و بعدما يغلي أضع ذلك السائل يتقطر و عندما يتقطر أصبه في كاس او أشربه و دائما ما أشرب القهوة بكمية قليلة جدا من السكر أو بدون سكر لكي أحس أنها شربت قهوة و ليس مشروب سكري.